Oke nako kangano manege ma terahir ino ngoji toojomo okia naoko de bira de gauku nako manege naoko isisinanga naoko komo manege ja sinangaka de gauku de bira ijare arese manege ojomoka kangano ngoji nako cara waakana manege bira wa wa tiodoka de wosi noa uku bosokoka de aje wa kia wosdatamunuku sampe waja wadama sampe jojaka nako naoko manege ena jelas ngone harus wa tebinosi wa tiodosi wa otoka de watiodosi aje gojoro huku de aje wa sinanga sampe wadama wodama ijojaka nako ijojaka wosrasa la ijojakaka wa gorakaka manege nako gauku manege yang jelas ena gauku harus wa tiodoli wa tiodoka wa oto- otoka de aje wosdosakai manege dema rampa rampa a sokomanege.